ଅପନା ଵୋଡେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଵିଶର ହୈ ଭାଵନ୍ଦୁ। ଏବଂଗ ଯହାଁ ଆପନା ମନନା ସେଥା, କିପରୀ ଜୋଡୀ ହୋଚୀ ଗିମ୍ବା ପ୍ରଵାପୋଖୋଚୀ। ତାହା ଵଦ୍ଧା ଫିଲ କରୀ ଦେଖାନଦୁ। ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଗୋଟୀ ବାଦ୍ଧା ଜଂତର ହୋତେ ହାଁ, ବିଦେଶ ଔର ଅଧିକା ଅତ୍ରାରେ ବଜଜା ଜାଯତା ହୈ। ସଂଗ ଟ୍ରମ୍ପେଟ, ଅପନା କୁପରୀ କିପରୀ ଆବ ପ୍ରଵାପୋଖୋଚୀ। ତାହା ପ୍ରଵଶନାରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚ। <hesitation> ସଂଗ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଗୋଟୀ ବାଦ୍ଧା ଜଂତର ହୋତେ ହାଁ, ବିଦେଶ ଔର ଅଧିକା ଅତ୍ରାରେ ବଜଜା ଜାଯତା ହୈ।